Mah… Pi organizzari na beneficenza prima di tuttu s’havi a spiegari a li genti lu motivu pi cui chiddu chi vo’ aiutari havi veramenti bisognu. Doppu si po’ organizzari un pranzu, e nna la stissa jurnata truvari un mumentu d’unni si legginu puisii e n’autru d’unni si fannu sunàri dui o tri musicanti. Accussì li genti manciànu, attintannu puisii e musica. Giustamenti pi tutti chiddi chi vulissiru participari si facissi pagàri un bigghiettu nun troppu caru e tuttu chiddu chi s’arricugghissi si duna ‘n beneficenza.